Koko ba <hesitation> keme di keme an govervent tu ke keme di otu ne one na bolou an mo di piki ware di gba comu ne, oni govervent ye koko ehn koko nimi ye bia omene eh eyerin keme me ama bo yerin keme ne ebe ama ya yerin ke ne government o di otuwa la me omene koko mien da kame si la na na gbe me se ye ne tupa, baini, owo, then kala fou, keme ama dolo dolo iye mien omene ke na <hesitation> ehn ama mene se timi la mo egbe mi an koko ebi se bra mien ne pre da ebi no pre de mi govervent mise bra de be ebi no pre de ne them omene kpo gba ne owo egede be mien gabi owo kpo mene ongu tuwa iye be le bra mo iye bo di di iye se fa bra mo den ten me ne emi ten me ne kpopapa yo pele ca ten kpo pele komo.

Ebi nimi omene bo mien iye mien na ka kala owo ma pre, kala owo ma kiri no iye are ekpo bo fere wene goverment ben mu o ekpo bo fere wene goverment ben mu o <hesitation> then emene e timi se yo dou na ke pre fere wene bc ene bra, a ama be emi otu bra <noise> ke emi ene tu bi yo government bo na ke ne iye mien were pre akene akpo yerin be la yefa o kpo by do mien were ake bo tu bonu esi me were di or pre egidibe or ama ne eyerin be okpko layefa ane be ke me se mene ko ko mien a bia ezine se do ne wo pre so do so gba e bra emi be kemi ne be te be mien ekpo eniye mien government but amene mien de ba iye bo kere ro because e bra se bra se na we government ku mu tu pre de bia iye bo ku nut ware ka timi den emi ekpo mien do a oku na pre okpo mien da kure pre como keme se susu co bare mu de bia ala ye bo se do na pre wo oganu bo do me se owo kiri bo do i se owo bra la me ne o ane esei mien ka na ama bo koro mu were ama bo esi fa ebo tu tu sua bra bra owo bo mo su ye. Bra bra bolou mo suo goverment pre suo bo a seri mo se dou, dou mien da bia owo kpodi tuwa de dou ke emi omene n governent don ke emi at least me se ere ebi ere. oh mien na ke ne oh ni me se owo kpo akobo mien kere mii agbara g kpo mien kere mo keme se aro ko miem kere mi ekpo mien dreging mien, ene egede no mien gbe ye mere l kala ye ke mien nu eh ken toro eh <hesitation> ten mini mo ake ne atleast, then ane bo me ene bolou be seri mo se bo tu nu cover keme bra koro ro government koro mini bra ko ro so am so como amo su ase akpo su bo do goverment eya lo le pre do a bo mien ne pre be ebi fa ke emi omene koko mien sele me ne mien do me ye mien ne pre be ebi fa ke emi then omene gba mi a kin be mien dougha o prebu bra bo ane ke emi gba miral denghan o pele de egberi fa o